ཨཱོསཊྲེལིཡ་གི་ནམ་ལ་ཡ་ནཱ་ཨཱོསཊྲེལིཡ་གི་ནམ་སེ། ལོ་བཞི་པ་ཆེ་ན་དེ་ན་ཁག་པའི་ཁབ་སུ། ཁ་ཐག་ཐེན་དོ་ཨིན་ཆེ་དཀའ་ཁབ་སུ་ཅི་གཏའ་དེན་སོ། དེ་སངས་ཨོ་དེམ་ཅི་གཏའ་ཡ་མེ་དེན་ཐང་ཨོ་དེམ། ཁ་ཐ་ཡ་མེ་དེན་དེ་ན་ནམ་ལ་དི་ཆུ་ཆག་གཅིག། ཨ་ཅི་སེ་ཐ་ཅི་གཏའ་དེན་ད་ཏོ་ཨིནས། དེ་ནག་ཁ་ཤ་ལུང་པོ་ན་ཆ་ཕ་ཡ། ཁབ་ད་ཏོའི་ཨིནསཨཱོསཊྲེལིཡ་གི་ནམ་སེ་དི་ཨོ་དེ་པྲ་ཕ། ཏར་ལམ་ཐེན་ཟེན་གུ་དོ་ཨིནས།